Kasi ya mweru urinia horia msumari, sumari bila- bila- bila nyundu kutwe meendafo kwaio kwa mera nundu iyete uzito kwa ulia msumari ula msurwe ngwi tavo kutinuka si lavo ndushandu kute honduya weolia